சிலி பிராந்தியத்தைப் பொறுத்து மாறுபட்ட காலநிலையை. அனுபவிக்கிறது வடக்கு மிகவும் வறண்ட மற்றும் வறண்டது. அட்டகாமா பாலைவனம் போன்றது. அதே நேரத்தில் மத்திய பகுதியில் சூடான கோடை. மற்றும் லேசான குளிர்காலம் கொண்ட மத்திய தரைக்கடல். காலநிலை உள்ளது மேலும் தெற்கில் அடிக்கடி மழை பெய்யும். குறிப்பாக படகோனியாவில் பொதுவாக. நீங்கள் தெற்கே செல்லும்போது வெப்பநிலை குறைகிறது. நவம்பர் மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களுக்கு இடையில் நாட்டின். மத்திய மற்றும் வடக்கு பகுதிகளில் வெப்பமான வானிலை ஏற்படும்.